गोल्ड कलर सुनते हिए मैये मन में सबसे पहिले सुनहर आए जानतें, सुनहरन के पास जो है बहुत सोनो हन्तुए। और उन सोनेन को रंग एक दम गोल्ड हन्तुए, फिर बाके बाद जो है मैये मन में आए जानतुए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चुनके सोनो इतनो मांग हो है के आज कल के जमाने में हरेक के पास सोनो नाये। बाई के पास है जाके पास बहुत पैइसा है फिर बाके बाद जो है। मैये मन में आए जानतुए है वॉर्म्थ ऐंड लाइट जो सोने को रंग है वो ऐसो फील करन्तेये जैस के सनसेट है राहो हे या ऐसी धीमी धीमी लाइट जार रही हैं।